אִלא מֻמְכִּן נְסַאפֶר דבּא פהאד׳ לַחְ׳טַה נִמשִי לסְבַּאנִיַא בַּדְ׳בּט ע׳רְנַאטַה، האד לְמדִינַה פִיהַא תַארִיח כְּבִּיר דִיַאל אליהוּד ואלמסלמִין، וּכנְחס בּשי נוסְטַלְגִי מלִי כּנְשוּף צוַּור דִיַאלְהַא כּנְחְלַם נְזוּר לַלַה אִמבְּרַא וּנדּוּז פזַנְקּתִיהַא לְקּדַּאם, ונְשְׁם רִיחַא דִיַאל אלמַאדִי, וּחתּא אלמַאכְּלַה דִיַאלְהוּם כִּתְשְׁבַּה שׁוּיַא למַכְּלַתְנַא וּכנְחס בּראסִי מֻרְתַאח פדַאק ג׳וּ.